إتقان طعامي المفضل، مثل: الكبسه. أول شي، أحمر الرز ويا الدجاج. بعدين أضيف البهارات، واخليهم يتشربون النكهات ويا بعض. في النهاية، أضيف الماء واتركه ينضج.